Bueno nachegoka muete xsinila nimadele roelaa portina ba guetpor nirbalanee bchaito lo kanch kachi chikwat kanch shlagte chebuete xtil do xta erioꞌ balde sano sianosiaꞌ parguitke he ya después he chgola yanirguit oder kwanilbingə lora este chzegakron goxtaxen parnanim achiloa este kitrabani na polke tache he gnonen kwadenla mietbay chnila yud gana mietlo lagoxtit kache kwarbato to kanshrot to krotkit de miato todo esjunt keto batjetbol o futbol keto este por not nora ramnina na tiempna la par yotira bergo braxe ni na gabana este gake fomentare deportke tachenek yeya yerabdolirn gura xni nniron chenglara porke buena deport che leker guito rekrone rakrshiz de ke klaro glachi dii naw tiempech no tiemp chichetomiat to bratech si o tal gari lgan xsilch chemiet chawchi pare. Gak tratar de snilague choꞌo gono zgan logan niniloshi nokitra xtapalot gnino la gaklano bdalolano ganchenin kon- kon xtekitra xnanon begdayo gan porke ardinilo lo rshenno poldak <hesitation> ke kitrar deroxen por ke klaldino kan kon lara naꞌ la gaklano biri nokedna rnekasiera kitsherenla kitcheen para buetlar goxtlax este guitra deport linariorax arna nimarchio luegue guitmiet latguexienema basquetbol.